طبعًا أنا لو وصفتلك منزل أحلامي يكون منزل واسع مع حديقة جميلة، فيه غرفة للقراءة ومطبخ كبير عشان أحب أطبخ وأسوي أكل، وأكيد لازم يكون في مكان هادئ بعيد عن الزحمة. أحب كل الغرف تكون واسعة، ويكون في مكان للصلاة، ويكون في أماكن للتلفزيون.